<hesitation> lau falao australia faisa laoma aga gome australia aga isa aga afu felo pauma keoma puo lau falao faisa laoma. Isa gae aga lau lalao australia'i famai laoma gome lau australia lalao asutralia'i afu faisa. Australia isa agofa'a felo pauma. Oi alolao gae aga oi freedom'ai alolao alomai keoma puo falao australia faisa laoma puo lau falao australia. Ke falao australia laoma falao apple picking falao laoma, apple picking gae falao loli fa'afa ke lau akafau gau safa e'i amu fapagome faulaisa femai ke lau aga lau ifou gae fagu loli fa'afa lau gae fagu. Australia e'i pagua e'i agofa'a gaina keifania auga lau falao faisa gome isa e'i agofa'a felo pauma keoma puo. Australia fa'agu laoma fa'agu laoma puo australia aga lau falao faisa paumaniamo laoma, gome australia lau gae fagu rugby keopua faisa ke lau australia e'i citizen ao famia laoma gapuo apple picking falao laoma aga lau alalao gae aga lau alalao gae age lau apple picking alalao aga lau australia gae fa'agu australia rugby keopua lau safa aga lau safa rugby agao gae faopua laoma. Gapuo lau falao australia laoma me isa e'i pagua e'i agofa'a felo pauma puo falao australia fagu Australia afuga safa faisa australia afui gaina kapai keifani'i safa lau taoni alo fapiauaina australia alo faisa. Falao apple picking afui keifani'i falao faisa laoma. Gaina ape <hesitation> fruits maoai keifani'i afui fapea falao faisa laoma puo lau efau nipi aga falao australia australia egai fa'agu australia e'i corner corner egaina aga lau falao faisa gone australia aga isa aka akaikiai alogaina. Australia agofa'a keifania puo falao australia gaina afu gaina faisa laoma. Falao e'i opua e'i players gainai ao kemai keopua akai keifani kai lau falao isa isai faisa ke isa safa sa faisai imaui pauma lau faisa. Australia'i paisa fa'agu laoma puo australia aga ega afu felo pauma afu clean keoma puo falao australia faisa gae fa'agu australia e'i amu maoai faisa'afeaini'i. Gome australia aga isa agofa'a akaikiai agao puo australia lau fapagai falao faisa laoma. E'i pagua e'i aguagu afui lau gaina faisai australia e'i hotel ma gaina kapaina keoma aga lau falao faisa. Gome lau ifou faisa australia agofa'a agao puo lau falao australia. Palaisai fapagai falao australia australia afuga faisa gome australia aga isa agofa'a eakaikia alogaina. Gapuo lapagai lalao australia isa australia e'i agofa'a E'i city gaina fofougai faisa'afeaini'i e'i pagua nje age na e'elei e'elei gaina faisa laoma puo lau new zealand gaina side faisa laoma puo lau australia aga lau efau nipi laogeisa lau falao australia faisa laoma puo australia'i lau fagu. Palaisai alaguka aga lau falao australia faisa australia e'i amu maoai faisa e'i foama safa felo pauma e'i foama e'i loli e'i kapa maoai safa feloi paumai puo lalao foama gaina faisai ke e'i pinauga afuga safa e'i pinauga amui e'i kapa maoai animals safe feloi gae keapae puo falao gae animals gainai faisai ke lau gae falao famai lau gae australia e'i citizen famia laoma kai alalao australia. Oi australia e'i kapa maoai feloi moaina. E'i dollar amu maoai moni safa falao faisai agofa'a e'i papiau safa gae keague falao faisai lau australia isa pagua agofa'a akaikiai alogaina e'i foama falao faniopogaina gamuga faopo e'i farm kapa maoai e'i fruits gae kefauni'i falao fani'i e'i kapa maoai isa falao faisa gaina isa keifania puo lai ifou mauai falao faisa australia pagua <hesitation> agofa'a alakoa ke isa alakoa ke e'i loli gae isai alakoa E'i kapa maoai isa alakoa lau faisa lau safa ifou fapakoania ifou mauai faisa laoma puo lau falao australia pagua agofa'a faisa laoma. Ke australia agofa'a aga isa alogai foama ioina ioina keoma puo falao fruits gainai fafi'i ke amu gainai fa'pickini'i ke gaina afugai safa loli agao gae australia alogai driver ao famia australia alogai falao famai australia e'i city alo fapafua australia e'i falao famai australia e'i foama ke apple picking gaina lau falao australia alogai safa lau fapickinia laoma puo australia gaina aga lau falao falao faisa laoma australia puo.